Ie, zava-dehibe an'izy ireo mintsy aloha mianatra eny e, satria tian'izy ireo sady mampisokatra ny saignanarizareo mintsy mianatra any.